Makemake wau e a'o i nā po'e malihini e pili ana 'o Hawai'i nei me like kekahi kanaka alaka'i māka'ika'i. Hiki ia'u ke lawe aku ia lākou e 'ike ai i mau wahi nani apau, a e a'o wau iā lākou i nā hana a ka wā kahiko.